Kemaren tu beta makang sayur daong kasbi, tadi ni, beta biking sayur kangkong, dengan'e sambal pate jadi sayor kangkong tu beta abis iris-iris akang, beta cuci akang barsi, abis itu beta kupas bawang mera, bawang puti, deng cili mera, deng tomat sadiki baru beta iris-iris akang, jadi beta tumis, bawang mera deng bawang puti kamuka doloo abis itu baru beta, taru cili mera deng tomat sadiki aa baru beta kas maso sayor, beta bula-bale bula-bale sayor beta taru garam deng penyedap sadiki aa, beta angka abis itu su selesai masa kangkong, yang tadi pate yang beta su abis iris-iris akang, bawang mera, bawang puti deng cili mera, beta su abis giling, <noise> beta tumis, tumis akang, tumis baru beta, taru pas dia pung bumbu su masa sadiki, beta taru kas maso pate, bula-bale bula-bale pate abis, abis itu pas akang su layu sadiki, beta angka, angka baru beta taru makanang par dong makang, ih paleng sadap'ee makang <noise> kangkong campor sambal pate, baru katong makang rame-rame deng ana-ana deng laki, adoo pung nikmat saja'eee seng ada akang pung lawang lai, poko nya makanang yang paleng ternikmat suda itu makang kangkong <noise> deng pa sambal pate.